ذكر ثلاث أرقام واحد اثنين ثلاثة أجمعها واحد زائد أثنين زائد ثلاثة مجموعها ستة، ما ما <hesitation> فيني أعطيك أرقام ثانية وأجمعها وهذي الشغلات ولكن أيش الهدف أو المغزى من هذا السؤال ما بعرف.